Agaq ti näoq ommaq ka väega kahtladsõq. Kõnõlgõq õkvalt vällä, mis ti siin teit katõkõstõ, et teil nii lõpus om, aga nii kahtladsõlt kavalaq silmäq pääh ommaq!? Ti olõt vaest määnestki ulakust siin tennüq. Tunnistagõq õkva üles!